Kimmähe tulõ tehnoloogia abis. Näütüses aho pääl elektroonilinõ taimer vai pliit, midä saa umbõ häste reguliiriq kuumust. <hesitation> Egäsugudsõq <hesitation> fritüüriq ja sääntseq as'aq. Et <hesitation> tehnoloogiaga saa kimmähe küdsämisel abis ollaq.